pirawol manga on masin dermai on koromje je himbe jo datta tutdum handermai tumari henate du tutdum bedam mude gudadi di gotel hedi eso gotel hedi bao tumari bilej dididi gotel hajungo nyamu gotel bo hajungo nano pirawol tumari bilj jo gotel habao pirawol tumari koste gudadi gotel haeso bedidi habao je vala tadum dilgo halesdi hedi pira hander pirawol dum babalanyo be gudadi di be ku je gibid du go tutdum je benaftircha belanya pira walmai arande be hukbam pira walmai sebebida ku je ji hander pira walmai dum futdan dilgo setda setda daga tutdum sebebida ku je fehre fahen dum bedan dogo tutdugidai sebebida kuwa tatadum futda fihirugo dilla dao be himbe pidi toha ke labemai ngamta doa